Raha izaho no olona farany eto ambonin’ny tany dia <hesitation> mitady ihany aho aloha sao dia mba mahita olona hafa ankoatra ana. Malahelo kely aho manko raha ohatra ka izaho irery tokoa sisa. Dia <hesitation> mijery aho hoe aiza aho no <hesitation> hahita sakafo efa vonona, aiza aho no tsara mipetraka an? <hesitation> inona avy ny zavatra azoko atao sy tokony ataoko?